komiði sæl og verið velkomin í

heyrum af snjallsímabanni í Danmörku fjöllum um konu sem annast tvö hundruð ketti og kynnum okkur styttingu franskra kartaflna ég heiti Sævar og nú verða sagðar

ekkert bendir til þess að eldstöðin Katla í Mýrdalsjökli fari að gjósa á næstunni rannsóknir sýna að mikill koltvísýringur

hefur mælst við eldstöðina undanfarið og sumir héldu að það væri vísbending um að eldgos væri að byrja Magnús Tumi Guðmundsson prófessor í jarðeðlisfræði segir að það sé misskilningur hann segir að niðurstöður rannsóknarinnar á Kötlu segi ekkert um það hvort eldgos sé að byrja eða hversu stórt næsta gos verði þær sýni bara að koltvísýringur streymi upp úr Kötlu og hafi gert það undanfarin ár samkvæmt rannsókninni er magnið af koltvísýringi úr Kötlu með því mesta sem þekkist í eldfjöllum á jörðinni en þótt það komi mikill koltvísýringur úr Kötlu losa menn hundrað sinnum meiri koltvísýring en öll eldfjöll á jörðinni samanlagt við þurfum því ekki að hafa áhyggjur af Kötlugosi að minnsta kosti ekki í bráð Magnús Tumi segir samt að það þurfi að gera miklu meiri og betri mælingar á Kötlu og öllu sem tengist henni við verðum að

taka

hvort sem eldfjallið heitir Hekla Katla eða Öræfajökull öll notkun snjallsíma á skólatíma er nú bönnuð í mörgum almenningsskólum í Kaupmannahöfn og nágrenni þetta er niðurstaða könnunar sem var gerð í Danmörku nú nýlega um það bil einn af hverjum fimm skólum hefur frá því að krakkarnir mæta í skólann á morgnana og þar til hringt er út í lok dags heyrist ekki í einum einasta síma þeir eru teknir af nemendunum þegar þeir mæta í skólann og eru ekki afhentir aftur fyrr en þeir fara heim engar tilkynningar eða skilaboð frá vinum

foreldrum trufla einbeitingu nemendanna á skólatíma ekki einu sinni í frímínútunum nemendur eru hvattir til að spila spjalla saman eða sinna öðrum tómstundum í frímínútum

í einum af skólunum segir að markmiðið sé að ýta undir hæfileika nemenda til að sökkva sér ofan í námsefnið og einbeita sér þótt snjallsímanotkun sé bönnuð eru spjaldtölvur og önnur snjalltæki sem tengjast náminu leyfð í Óman býr kona sem þykir sérlega vænt um ketti en hún annast um tvö hundruð kisur heima hjá sér notar næstum allan sinn tíma og pening í að sinna þessum

og reyndar nokkrum hundum líka þetta byrjaði allt með einni lítilli kisu sem sonur hennar bað hana um að passa nú eru sex ár liðin og kattamamman í höfuðborg Ómans er nú með tvö hundruð ketti á heimilinu býr með einum af sonum sínum en sá yngri er fluttur að heiman hann þoldi ekki hvað það voru margir kettir á heimilinu

bænum og ef einhver heyrir af heimilislausum ketti sem þarf að komast í fóstur þá er haft samband við hana það er kannski ekki skrýtið að Maryam sé mjög oft hjá dýralækninum þurrkar á nokkrum svæðum í Evrópu í sumar hafa valdið því að franskar kartöflur eru styttri en venjulega kartöflubændur í Belgíu hafa varað við því að franskar kartöflur verði allt að þremur sentímetrum styttri á næstunni af því að kartöfluuppskera ársins er ekki eins góð og áður það sama á við um kartöflubændur annars staðar í Evrópu þar sem var mikill þurrkur í sumar til dæmis í suðurhluta Englands í Hollandi Frakklandi og Þýskalandi franskar kartöflur eru reyndar ekki alveg rétt heiti á þessari eldamennsku upprunalega eru franskar í Belgíu þar hafi íbúarnir verið mjög hrifnir af djúpsteiktum fiski en þegar það var ekki til nóg af honum einn ískaldan vetur árið sextán hundruð og áttatíu fóru bæjarbúar að

kartöflur í staðinn franskar kartöflur ættu því eiginlega að heita

það getur allt gerst inni á fótboltavelli en það er ekki á hverjum degi sem hundur kemur inn á völlinn það gerðist nú á dögunum í Rúmeníu hundurinn hafði bein áhrif á leikinn því hann náði að fella einn leikmann sem lá kylliflatur eftir hundurinn var frekar skömmustulegur eftir brotið en slapp við spjald og enginn slasaðist